Ja kua'a la'a comidando kuxi ja di yaachika aceite xi ja ku nani manteca te xeeda'anu jia xi grasa kuxi nde'e pesadoxi te xeeda'anuxi ja kajndoxi ju yaachika aceite tedi lu'uanixi tiuku io te ku'u te akude ja kajdee nani manteca cuchi jia ji la'a ku aceite jiaa daandeeka'ando la'a ku comidando te kajndo xi xeedaáñu ja nani manteca jiaa xi iondo kutindi te kajndoxi ko dadi a va'axi mejorka kuxi aceite io dañu ja nani de'en cuchi jiaa te vaaku censillo a ñaa te ioka mudo ja kajndoxi kuee adi fuerza manteca kodi ndiukundo manera xi meninne aceite jiaa ku ja kunuunka.